Davlat - jamiyat tartibini saqlash va fuqarolarning xavfsizlikini ta'minlash uchun ma'lum darajada tartibga solishi mumkin. Lekin shaxsiy erkinlikni xurmat qilish va ortiqcha nazoratdan qochish muhim. Muvozanatni saqlash davlatning asosiy vazifalaridan biridir.